चौका में काई सामान भिगरी रोईं, काई सामान घटी रोईं। क्योंकि कदी-कदी क्योंकि मनुस जादा हो जाया, तो काम अंदा तलब तो नहीं है। कदी कम बनी जाया, कदी-कदी असो रोईं, कि जादा पर अपना पास फिरीज भी रोईं। कदी-कदी असो रोईं, कि जादा पर अपना पास फिरीज भी रोईं। सुबह उठने के टालने खाई भी सके। कई जे की कुत्ता भी खाई ले ज्यादा बने एक, उका में कड़ी बची जाए।